Munywaani wange obu akuba nayenda kurya ebyokurya ebikwombeka omubiri kandi atamanyire engeri asobola kubicumbamu, nsobola kumugambira obu akuba ari, ninsobola kumugambira nasobola kurya akahunga, akariise ebihimba nasobola ebihimba na ovacado, nsobola kumugamba akahunga, ebihimba, nobu byakuba ebisiikire oba ebitasiikire, akahunga, ebihimba hamu na ovacado, ebi nibiba byokurya bilungi muno, nsobola kumugamba kurya ebitakuri, ebitakuri nasobola kubiriisa doodo, ebi ebyokurya nabyo nibiba biri birungi